زه له دې څخه هیڅ نه څښم. مګر په متحده ایالاتو کې، بیر ترټولو مشهور الکولي مشروبات دي، چې د شرابو په پرتله د پام وړ غوره توب لري. څیړنې په دوامداره توګه ښیې چې د امریکایی لویانو لویه سلنه چې الکول څښي بیر غوره کوي.